Mamlakatimizda baliqlarning ikki yuz ga yaqin turlari boʻlib, ular Amudaryo va Sirdaryoda asosan uchrashadi, lekin hozirgi kunda baliqlarning juda ham koʻp turlari kirilib ketayotganligi sababli ularning turi kamaymoqda.